Ny kolontsaina any Brezila dia ohatran'izao manana zareo resaka kapoera reny tena fataon'i zareo dia tia magnano resaka foot koa izy ireo. Zany resaka fagnanaovana baolina zay no tena mampa-matihanina an'i zareo avy any Brezila.